Raha amiko manokana dia saka no tiako kokoa noho ny alika satria ny saka dia mahalala madio sady hendrihendry kokoa izy amin'ny resaka fitondrantena, ary koa ny sakafo dia ny saka dia mora fahanana koa.